Gne varavara kidy zany, izy io zany la olo ze managny varavara kidy fitaratry la hazo io monko ino lotry gn'agnadiovagny an'io sy raha misy raha maro la fitaratry izy sasagna ame éponge misy savony eky hitondragny an'azy sasagny amin'igny sara izy madio sara avy teo kobanigny ame rano madio lefa vita izay da fafagny ame chiffon madio precisegny sara madio izy laha sy izany da sisy dikany avao gne raha naninao teo.